اللغه الأجنبيه لنتمنى لوكنت نتحدث بيها هي اللغه اليابانيه خاطرعندي فضول على ثقافتهم خاصة الإنمي و التقاليد نتاعهم حاجه تشدك و تخليك تحب تعرف أكثر و زادا نحسها لغه فيها برشا برشا إحترام و طريقة كلامهم مختلفه على اللغات الأخرى.